हां भाई कतनों पेमेंट हो दो जार एक मिनट रुको दखा मु देखा है कि अरे यार देख माफी मांगो चाहूं यार। मु मार बटुआ घर ने भूल गयो यार अरे अच्छी कोई दिक्कताली बात नहीं है यार मुद्दी या तो पड़ा कहीं करो यार। बटो भूल यार घर पर सारे रिपे के इस पर सब हम देख जाए अब ऑन पर में पेमेंट नहीं है यार तो माफी चाहूं यार। मु समान नहीं ले सको यार अब कई करा यार भाई सा गलती होगी मैं चाहता तो ले आता हूं अब कई करूं। भाई भूली कि गलती से भूल गए यार पत्तों ने में ध्यान आए उन्हें आया कई बात मैंने सोचे मिलती रख लो बटो। यह तो यार बिल्कुल तब पेक करके रहो समान वह अभी एक दो घंटा में आरिया अब बिल्कुल आपको पेमेंट करता है और समान। रहा जाएगा हां यार कर सका यार भूल जाओ घर पर यार बहुत सारे टेंशन रहा है काम रहा है तो बिल्कुल अभी। दो घंटा मारियों में पेक करके रो समान है अब हाथों हाथ ले जाओ ठीक है।